<noise> makanan yang ngangu pernapasan tu biasonye rujak, rujak tu karne bumbu rujak tu dibuat jak gule abang, gule abang tu untuk pernapasan bagi wong bengek tu agak ngangu langsung sesak biasonye pelagi pedas, rujak tu juge dibuat wong jak buah buah han biasonye buah jambu, buah mango, buah apela apel <noise> belembeng biasonye, nah man rujak tu juge bumbu bumbu nye dikit paleng kacang, kacang tanah dengen gule abang batu sangkalan untok kite mirek e tu cabe dikit kalu kite hobi pedas masok cabe dem di pirek, ires pete buah, buah la jadi cuci dulu la di cuci masok dalam batu sangkalan nah di makan.